Ndikka mi ñaama snags belɗum, ko mi ñaama na ko mi ñaamata snags ɗum lanɗam, gam snags belɗum, kanjum woni snags boɗɗum, ɗum mbaawata ñaama ñaama hara kaara, to a heɓi aawti ɗum e jaram feere, a ñaama kaara nanaa belɗum, keɓa njamu.